Pues nebyë dun në jëtkëp pues pë të dun min kay ayobëpues serte a'ax dun myëdë pën a'ax dun mëyë ajpë pë tët's dun nëkë min nëkë kay ko'o mayowëp pues dios dun xak mobë i'i.